أيه الفن يحسن المجتمع بشكل كبير أولا يعبر عن مشاعر الناس ويجمعهم حول أفكار مشتركة. الفن يفتح مجالات للحوار ويعزز التفاهم بين الثقافات المختلفة. بعد يعكس التقاليد والقيم ويخلي الناس يفتخرون بهويتهم. والأهم الفن ينمي الإبداع ويحفز الشباب ع الإبتكار. بالمجمل الفن يرفع من المستوى الوعي ويجعل المجتمع أكثر حيوية وتنوع.